Zib ya zenya ya ncholon jwa'n nzo ncheya ncheya nzi yer'a <noise> yer re ngomen ya ta ndyoxkua re mes ndyoskua re sila, nday este dur, nday este mbey, jwa're nak yer na mbay na ncholon thib ned ya ndole ya bit ya re ya jwi'n toz nada poley nday ya'to ncha yo'ba ncheya ncholon ya jwa'n ndole ya bi'a jwi'n toz ya ya' nryo par ya yaga yo'ba ee ncheya nzo ya ndole ya ya- ya ya ton jwa'reya jwi'n toz ndyoxkua bank bix tandyob mena par jwa'n nde bix mbesxa, mbay thiba ya ya yo'za ya yore' jwa're jwi'n toza ya yo ya xuya jwa're, jwa're jwi'n jwa're par nda ya ya ntolmena na nchomena por tare'na ndenumena yo za, thiba ya nchelon nak ya ncheya jwa're nda- nda nday nchey nchamen, thiba ya ndole ncholon ndole ya re ngala per gala jwa'na jwin toza par nryo yatob ta ndeyamen re yet nila re yet ndoba jwa'na nak ya, ya ngelza ley ncheya nzolon jwa'n ya ya kafeba jwa'na nda- nda ngud ta nryo kafe ta nchumen zeby, jwa'na ncheya ncholon ya ya ndraxa ya nda ndrax nchamen nzo ya limona jwa're nda- nda limon limon nchamen re ya ngud yex jware nda. Ngud yex nchamena ncholon ya btya btya- btya- chop klas btia, nzo ya btya xil, na nzo ya btya jwa'n luza ya btya luz nzo yez jwa're nda bya- na jwa're jwi'n toza nda xkal lo ya kafeba na beb' toza, na or ngolaza ngabmena ze nchamena ze nchamen jwa'n leneyba, mbay na tayal btya xil mbesnaba jwa'na nzo re ta ta nzoxa jwa'na mdaga mbtya tata te or ngola ze gabmena btyaza jwa'men mbtya ze bay mbay nzo thib ned btya mbesxa btya ngin jwa'na jwa'n mas bixa jwa'na nzo masta nazuba per tata jwa'gamena zya nli por ngud nchamena jwa'na nak re ya- ya nzo ya guanabna nzo ya este ya kokna jwa'na nak kok re guanab na guanab mbesna re- re- re klas jwa'na ncholon por ke njwi'mena ta nketemen pues.